<hesitation> ah tuatoro dapau tuatoro na mageala, tuatoro arisisiki e aikala, auna au ppe lau asau. Taupa bola atoato mapa naulo atoro. So, ena naulo eh na mageala, nala rarema sodina laa ta tuisalato nida tusadato. So laa tada amuloaisada ela na mageala. Ma ida tioni tape sakaio eh umado kasi ela tuatoro amani era sat na tuatoroba isa siame laa name ta tereresada ela tau manamesia taupe name kasi tau mamagu euto ine muka ata eh kasi en life en laa ta tereda dapoto alo atoria nida ka atai edato saitaim dapa mate sai taim boboa tialai dapa ari adapa, aiba. So, ela ini day umano nanaulo atorosada, so eh kain patalo ia mageala. Umado naulo atoro ma inikain patalo taupe ani atoro mapa naulo atoro. Kasi siamela gesi ela laa ena atoato laa ta tusalato nida tusadato. Dapau ini day ela pa naulo atoroisau taupe auso asa mapa naulo saka elai eh asa kain atoato kiki asa leleuasa leleu tialai ine asa isou pa lukautaina. Waga koa ma taupe aba natolai asa paka waga koa ma taupe lo ari asaki ma auna mamalo pelo lausaka lo ari asaki ma auna mamalo pelo lausaka so ela dapa bola atoato wain tu pe lau asau ena year le. Mu ida year taulo raremai sodina mapa malamala eu asa balu soma.